ओई हांगसार यो। मजकदलं वोह ग्लास तुटलो। सारण आनी सूपणी हाड, सगळे काडून तेइता हांव पैली। तुजे कितले जाता ते सांग दी।